So a tefi ndiyam e nder jollori a defi sey tefa kofiyel maa mbayla suga e gene caay. Sai ngadda cokaliyel maaɗa mbaylita ta yiɗi sey ngàta kofi, ko Milo, ko pik ngàta e nder.